آج کل انساناں کے رشتہاں کیسا ٹیکنالوجی پہ ڈیپینڈ کرتے رہتا۔ ہم سب جو کرتے، سب سوشل میڈیا پہ ایکسپوز کرتے۔ ٹیکنالوجی بولے تو سب سے زیادہ ہوتا فون، فون؛ انہی میں کیسا باتاں کرتے۔ اب ہمارے پاس ایک دوسرے کو دینے کو ٹائم نہیں رہا، سمجھو۔ ایک دوسرے سے بہت دور بول کے رہتے، تو کیا کر سکتے بولے تو، فون میں باتاں کر سکتے، ویڈیو کالاں کر سکتے۔ اپنی جو روز مرہ کی زندگی میں کرتے، وہ ایک دوسرے کو بتا سکتے، دکھا سکتے، ویڈیو کالاں کے وجہ سے۔ تو کیا ہو جاتا، ایسا لگتا کہ دوسرے کے ساتھ رہتے، اور رشتہ بہت اچھا رہتا۔ یہ ایسا بھی ہو سکتا، اس کا بُرا اثر ہو سکتا کہ تمہیں اس کے واسطے سب پتا چل جاتا۔ ایک دوسرے کو ایسا لگتا کہ وہ زیادہ تک حسد ہونے لگے، تو بھی رشتہ خراب ہو سکتا۔ اور سب سے زیادہ ہوتا کہ ان کے بیچ میں غلط سمجھی پیدا ہو سکتی کہ میں یہ نہیں وہ بولا تھا، وہ نہیں یہ بولا تھا۔ جو ٹی ویّاں وغیرہ رہتے، اُس میں کیا کیا دکھاتے، اُس سے اُنہنوں انفلوینس ہو سکتے، اور ان میں جھگڑا ہو سکتا، یا پھر اُنہنوں اور قریب آ سکتے۔ تو ایسے سب چیزیں بہت اثر کرتے رشتہاں پہ انساناں کے۔